A fuɗɗa suptugo dum gam a itta dotti ɓe ka'e ɓako ɓada awara alota dum toma adollan on se adolla awada manda heɓa wada dandano.